Au hele au jelajahi ruang angkasa karna au hi babuluk planet nai daebafok ia lobek, bentuk a lobek, no batu-batu angakasa leleo meteor ia la lobek, bulak ia lobek no grafitasi nai luar angkasa ia lobek.